hodilio tomatur, hodilio tatase, hodilio nyembam, hodilio alaiya ho, hodilio liti, hora ko liti ho, hora ko biriji, hora ko tap'e, hora ko taspa.